ନିର୍ମଲିକ୍ତ ବୁଡୀ କୋ ହୋଚେଗା କମ୍ପିଟରର ମୁଖ୍ଯ ଉପଧାନ। ପା ଗେଂଦ୍ରିଯ ପ୍ରକ୍ରିଯକରଣ ଉନିଟୀ। କମ୍ପିଟରର ମୁଖ୍ଯ ପ୍ରୋସେସର, ଜହାରା ଗଣଣା ଏବର ନିର୍ଥସାବଲୀ ଏକଜୀ କେଟର କରେଂ। ମେମୋରୀ, ଡାଟା ଏବର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗଚ୍ଚିତ କରତେ ଵା କମ୍ପିଟର ରାସ୍ଥାଈ ସ୍ମୁତି। ହାର୍ଡ ଡ୍ରାଇବ, କମ୍ପିଟର ରାସ୍ଥାଈ ସ୍ମୁତି, ଜହାର ଡାଟା, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବର ଅପରେଟିଂଗ ସିସ୍ଟମ ଗଚ୍ଚିତ କରେଂ ମାଧର ବୋର୍ଡ। କମ୍ପିଟର ରାସ୍ଥାଈ ସ୍ମୁତି, ଜହାର ଅପରେଟିଂଗ ସିସ୍ଟମ ଗଚ୍ଚିତ କରେଂ। ବିଦ୍ଦୁ ଜଗନ, କମ୍ପିଟର ରେ ବିଦ୍ଦୁ ଜଗନ, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର, କମ୍ପିଟର ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ପ୍ରୋସେସର। ଜହାର ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏବର ଵୀଡିଯୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେଂ। ସାଂଡ ରେକର୍ଡ, କମ୍ପିଟର ସାଂଡ ପ୍ରୋସେସର। ଜହାର ସବ୍ଦୋଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେଂ। ନେଟର କାର, କମ୍ପିଟର ନେଟର ଇଂଟରଫେସ, ଜହାର ଏଂଟରନେଟ ଏବଂଗ ନେଟର ସହୀତ ସଂଜଗ କରୀବାରେ ସାଧ ଜେକରେଂ। ନେଟର କାର, କମ୍ପିଟର ନେଟର ଇଂଟରଫେସ, ଜହାର ଏଂଟରନେଟ ଏବଂଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେଂ।